Ku taa väega äkki johtus ega sis vist ei olõq inemiisil väega määnestki võimalust ello jäiäq. Et ainukõnõ võimalus ku tä nakkaski kibõhõhõ nõsõma aga mitte nii kibõhõhõ sis <hesitation> inemiseq saavaq vaikselt ehitaq määndsitki vii alotsit koloonijit et <hesitation> vai ujovit koloonijit kos sis eloh püssüq.